إذا نبي نسوي حساب بريد إلكتروني شخصي أول شي اختارموقع يقدم خدمة البريد مثل الجيميل أو الياهو، بعدين اضغط على إنشاء حساب املأ البيانات المطلوبة مثل الاسم تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، اختر كلمة سر قوية اتبع التعليمات بعدين تأكد من إنه البريد اللي وصل لك لتفعيل الحساب.